Pues kiwelilia neka tamali, tamali kayotiah nekan tlyoli no nextamal, noposoniah xitomatl rojo wan non verde, iwa ka yayoposonk pues neka ntihtisi kalicuadora inon, tlalia iwa comino, iwa tixtli pues mobatirowa kualzi o motlali sekitzi manteca wa istatl, iwa pos mopicarowa ka itoka pitzonakatl, iwan tlalilihti kachitos, iwa pues ya ntlalia maiksi se hora yayikahki tamales, ino kachi kwelilia.